जुस आलु भी होन तो जे आलुक मेरे लांदे समये लग भी चलनेहों। जुस दुयी तीन महीने लोग जेयिके सुखो हॉलो, नामी होली, ठंडा होला तो तेतेके सोकोन राखी। ना तेते पांड प्रकाश चेयी लगा।